عشان تسلك حوظ أو مرحاظ مسدود أول شئ إتبع خطواتي تسليك الحوظ أستخدم المويا الحاره و أستخدم بيكاربونات الصوديوم و الخل و أستخدم سلكه أما لتسليك المرحاظ أستخد المكبس و أستخدم سلك التصريف و أستخدم المويا الحاره و بكذا تكون سلكت الحوظ أو المرحاظ.